مُمکنہٕ طور پٲٹھۍ ہٮ۪کہِ کانٛہہ تہِ اوپنر پوٗرٕ پٲٹھۍ ڑکُن تُلِتھ۔ اکھ الیکٹرک کین اوپنر بناوِ رِمس سۭتۍ اکھ صاف کٹ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ ڈھکن پوٗرٕ پٲٹھۍ ہٹاونہٕ خٲطرٕ استعمال کٔرِتھ۔